اكتر مصدر بعتمد عليه في الاخبار هو وسائل التواصل الاجتماعي، واحيانا لما تكون الاخبار على النت زي مثلا التطبيقات تطبيق نبض اللي يجيب الاحداث اول باول، الفيسبوك اه ممكن ساعات اه تويتر يعرض الاحداث على طول اول ما تحصل تتعرض.